هذ الطنوبيل بزاف مليحه ما تكلش بزاف ليسانس، أو مامشاتش بزاف أو تقدر تسيها يعني سقسي سقسي نتيا و أبدا أبدا تعطلت <hesitation> أبدا راحت للميكانيكي، ما فيهاش الاعاده ما فيها والو يا خويا كونك هاني أديها وبربح ان شاء الله يا ربي.